مالیزیا یو څو کلتوره هېواد دی، چیرې چې مالایي، چینایي او هندي دودونه ګډ شوي. د دوی جشنونه لکه هاري رایا، دیپاولی او چینایي نوی کال ډېر مشهوره دي. د خواړو ډولونه یې هم ډېر بېلابېل او خوندور دي. خلک یې میلمه پال او له دود سره ژور تړلي دي.